Ades mi sun ën camin che parlu piemunteis, piemunteis dizuma pi che piemunteis, al e ël türineis cul li che parlu mi perché piemunteis a ie diverse cualità dë pronuncia, për ezempi da Asti a Cuni la cadensa e ël cozu a cambia, ma mi ades sun li che parlu ël türineis